Pos tehua tcocuparouah casvielah de barro, y ua ttocoparoua platohte lo que se nicah monamaca la plaza eso y si hay veces cuando, cuando nicpia tomi, nicpia centavuo, pos nocubia tle cuali platohte, unos seis platos extendidas, para arróz para una eso, (voz confusa) ¿eh? eso que, que nicpreparaoua pues quemeh comida, para árroz, para pues para guisado, eso quiniqui plato extendida, ua para comida pos eso casvielahteh, platohte, lo que tli tli nica ya monamaca nica plaza, nomas eso pues.